No liha tulõ sis iks sügävähe külmä pandaq. Vai tõõnõ variants om, et praadit läbi ja sis panõt külmäkappi, aga sis ta väega kavva ei saisaq. A vanaq eestläseq, nuuq viil teiväq soolalihha. Tuu oll' umbõlõ soolanõ, a saisõ väega kavva, iks mitmit kuid.